मिस्र की संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी और अच्छी संस्कृति मुझ एक ओसो। यो नील नदी के बट दी विकसित रही होई। ये सभ्यता ओर अपने पिरामिडो मम्मी और पुरानी जातिक दुनिया मुज मानी जाओ।